Kua irlandese reta, jaeko tëtä oïme ketïva, mbaetɨ aikuaete jare jae vaera kïräiko arakae guiveva, oïmera jaereta oikevi ñorärö rupi, ëreï oïmeko aipo ömoëräkuä jaereta jeko kïräi oureta oiko, jare añavërupi oiko reta vaera